“Misaotra anao. Tsy haiko izay hataoko raha tsisy anao aho, satria tena nanampy betsaka teo am'fiainako ianao a ary nandray anjara betsaka tamin'ny fanampiana ahy tam'zavatra niseho.”